Vary amin'anana no nohaniko farany. Sakafo hariva na maraina no tena ankafizako azy io. Toy izao no fanaovana azy. Tetehana madinika kely ny anana rehefa avy nosasana tsara. Tsara raha asiana anamalaho. Maka patsa mena dia somary endasina maina, tsy asiana menaka ary kosehana ho lasa vovony avy eo. Mitetika voatabia sy tongolo. Andrahoina mitokana ny vary, araka ny fatra ilain'ny ankohonana. Ka rehefa akaiky ho masaka ny vary vao arotsaka ny anana sy ireo fangaro tetsy aloha mba tsy ho faty ireo otrikaina entin'ny fangaro narotsaka tao. Rehefa heverinao fa masaka izy rehetra vao asiana sira. Tsara raha mafana no <hesitation> hihinanana ny vary amin'anana. Mmmm <hesitation> Milela-molotra mihitsy ny mpianakavy rehefa izaho no mandray ny fikarakarana azy io